Suu ja kajatiunsaña kuu kisi ñuu yuka jatiuña cho´o nteyu ntuchi kajada, onda ka kisi kaa yuga, yuga kasaada, in na in sopa, na in, <hesitation> in arrosi, in yuka ku ja kasada taka kisi yuga.